Mebɛpɛ dɛ mobotum enya ahoͻdzen soronko koraa osiandɛ meyɛ basia yi, sɛ menya ahoͻdzen soronko a, dza mbanyimfo yɛ no nyinara mobotum dze ayɛ, mobotum amema ndzɛmba do dɛ mbrɛ mbanyimfo no yɛ no ara pɛpɛɛpɛr. Mobotum m'ehuruw huruw, mobotum meetu mbirika dɛ mbrɛ mbanyimfo nya ahoͻdzen tum yɛ no nyinara.